Қоғазро каме тар мекунем, ва рангҳоро бо об омехта карда ва бо кисточка боэҳтиёт ва нарм расм мекашем. Аз рангҳои равшан оғоз карда, ба торик гузаред вакте ман хурдсол будам ман бисёр расм кашиданро дуст медоштам, ҳозир бошад ман вакт барои расм каши надорам. Умедворам ки дар оянда ман боз расм кашиданро шуру мекунам.